ولا دا ولا دا وومش حابب الاختيار ات لان هو دي نعم موجوه عندي فامش-مش هفضل اني أفئد اي حاجه فيهم مش حابب اساسن السؤال ده بس بالنسبه لو لحد تاني يعني فمش عارف هو ممكن يختار ايه ممكن يختار البصر عشان السمع هيبئا اقوي بنسبالي مبحبش